Sayrga chiqsam avvalambor piknik qilish uchun mahsulotlarni, yeydigan narsalarni, ichimliklarni va albatta o’tloqqa to’shaydigan biror-bir qalin tovarni olib olgan bo’lardim.